في اللول تكون صعيب باش الواحد يحيد السكر نيشان ، ولكن خاصو يبدا ينقس منو غير بشوية بشوية وحاول يا <hesitation> ياكل واحد المصادر دالسكر لكون طبيعي، فحال العسل، فحال <hesitation> الفواكه، فحال التمر و يبدا يشرب الما كتر باش يتجنب الحلويات